forsætisráðherra segir að gengið verði á afgang sem hafi verið á ríkisútgjöldum í endurskoðaðri fjármálastefnu hún telji ekki eftir sér að starfa fram á sumar enda sé starfsáætlun Alþingis farin úr skorðum úrslit í kosningum til Evrópuþingsins liggja fyrir síðar í kvöld víða um Evrópu er spáð góðu gengi formaður Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu segir ótímabært að ræða

eða sértæk veggjöld á meðan viðræðum við ríkið um fjármögnun samgöngubóta sé ekki lokið úthlutað var í fyrsta sinn úr Íslands í dag þrjátíu og sex verkefni fengu samtals nærri hundrað milljónir í styrki átján konur frá öllum heimshornum hafa komið saman í borginni til að skapa tónlist tilgangurinn er að auka tengingu við nærsamfélagið

mikilvægt er að ríkið auki ekki á þann samdrátt í efnahagslífinu sem spáð er í nýrri þjóðhagsspá segir forsætisráðherra því verði nokkuð gott

jafnvægi tryggt í breyttri fjármálaáætlun og fjármálastefnu sem lagðar verða fram á Alþingi í vikunni afkoma ríkissjóðs verður um fjörutíu milljörðum lakari en gert var ráð fyrir í fjármálaáætlun fyrir tveimur mánuðum eins og fjármála og efnahagsráðherra sagði í fréttum í fyrradag búist er við því að á morgun verði endurskoðuð fjármálastefna lögð fram á Alþingi samkvæmt nýrri hagspá

stöndum við frammi fyrir í raun og veru einum mesta samdrætti sem hefur orðið

í íslensku efnahagskerfi fyrir utan tvö þúsund og átta allt frá tíu áratugnum þannig að eðlilega mun þetta hafa áhrif á stefnuna þannig að við munum leggja fram endurskoðaða stefnu þar sem

við göngum á þann afgang sem hefur verið á útgjöldum ríkisins ríkissjóður sé hins vegar vel í stakk búinn að takast á við samdráttinn síðar í vikunni verður lögð fram breytt fjármálaáætlun og að sjálfsögðu munu þær eiga við um

og útgjaldahliðina sömuleiðis gerum við ráð fyrir því að ríkissjóður hefur hlutverki að gegna þegar dregur saman í efnahagslífinu það er mjög mikilvægt að við aukum ekki á samdráttinn með því sem við gerum

munu verða tillögur sem ég tel að tryggi nokkuð gott jafnvægi milli þessarra þátta er einhver einn málaflokkur sem ber skarðari hlut frá borði en aðrir nei ekki sér

fyrir endann á ræðum þingmanna Miðflokksins í síðari umræðu um þriðja orkupakkann en ég myndi auðvitað telja að flestar röksemdir í þessu máli séu komnar fram en ég virði líka rétt þingmanna til

nýta sér málfrelsið ég hef nú verið hér oft á sumrin og tel það ekki eftir mér þannig að ég held við gerum okkur öll grein fyrir því að starfsáætlun þingsins er farin úr skorðum og það getur gerst og þá bara bregðumst við við því mikil eftirvænting ríkir eftir niðurstöðum kosninganna til Evrópuþingsins en í dag er síðasti kjördagur kjörstöðum verður lokað klukkan níu í kvöld

fyrstu tölum

það ríkir sannarlega mikil eftirvænting meira að segja hér á Íslandi

kosningavöku sem ungir Evrópusinnar og sendinefnd sendinefnd e s b

Evrópuþingið er annar handhafi löggjafarvalds Evrópusambandins á móti ráðherraráðinu fjögur hundruð milljónir Evrópubúa eru á kjörskrá kosið er um sjö hundruð fimmtíu og eitt þingsæti og kosningar fara fram í öllum tuttugu og átta ríkjum e s b kosningarnar hófust á fimmtudag í Hollandi og Bretlandi í gær og á föstudag var gengið að kjörborðinu í

nokkrum ríkjum og í dag var kosið í tuttugu og einu landi flokkar og hreyfingar eru í framboði og vanalega mynda systurflokkar bandalög sín á milli þannig eiga átta fylkingar sæti á Evrópuþinginu sem stendur mikil spenna er í loftinu og í Brussel þar sem höfuðstöðvar e s b eru til húsa kom til átaka í dag á milli lögreglu og mótmælenda sem klæddust gulum

andsnúnir e s b góða kosningu og búist er við því að þeir fái enn fleiri sæti á þinginu eftir þessar kosningar forsætisráðherra Svíþjóðar óttast þesssa þróun

flokkar einbeita sér nú flestir að því að breyta Evrópusambandinu innan frá meðal helstu forsprakka þessarar hreyfinga eru franska

pen og innanríkisráðherra Ítalíu

taka Bretar þátt þrátt fyrir að vera á leið úr e s b stefnt er að því að Bretar yfirgefi Evrópusambandið í síðasta lagi í þrítugasta og fyrsta október og þeir skilja þá eftir sig tugi auðra þingsæta

hér í Stúdentakjallaranum voru einnig kosningar en ungir Evrópusinnar voru að kjósa sér nýja stjórn hjá mér er

Ásgerður Ólöf

Eiríkur Bergmann

RÚV í vikunni að Evrópuþingið sé sá

sem hefur hvað mest áhrif á daglegt líf okkar Íslendinga

meðvitað um þetta mér finnst það í mínum hring já og ungt fólk er

eru að springa út í Hollandi og

þetta fer eftir ýmsu spennandi að sjá hvað

eða sértæk veggjöld á höfuðborgarsvæðinu er ótímabær segir formaður Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu borgarfulltrúi Vinstri grænna segir að umhverfið verði að vera í fyrsta sæti til skoðunar er að leggja á

til að stjórna og draga úr umferð einkabíla í Reykjavík gjöldin eru hugsuð sem hvatar fyrir bílstjóra til þess að velja sér aðrar leiðir eða nota aðra samgöngumáta sértæk veggjöld hafa verið til umræðu hjá Sambandi sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu og hjá samgönguráðuneytinu þar sem við erum núna

í samningaviðræðum við ríkið sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu þá tel ég ótímabært að

fram með yfirlýsingar í þessum efnum viðræðurnar núna snúa fyrst og fremst um heildarfjármögnun á þessum pakka það er að á öllum úrbótum

í samgöngumannvirkjum á svæðinu sértæk veggjöld séu liður í henni en hvernig útfærslan á þeim verður á eftir að ræða viðræðurnar séu á viðkvæmu stigi en gert er ráð fyrir að þeim verði lokið í júní mér finnst vert að

skoða þau í ljósi umhverfisverndar og Parísarsáttmálans mér finnst

að skoða útfærsluna á þessu og hvernig það nýtist sveitarfélögunum til að ná þeim markmiðum sem við höfum sannarlega samþykkt þvert á flokka Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi Flokks fólksins gagnrýndi í gær

myndu koma verst niður á þeim sem hafa minnst milli handanna og þá sem koma lengra að segir nauðsynlegt að tekið verði tillit til þessa verði tafagjöld sett á ég held að ef þetta verður ákveðið þá þarf bara að finna bestu leiðina fyrir alla þannig að þetta sé sanngjarnt og það gildi jafnræði einhvers konar en en umhverfið kemur alltaf í fyrsta sæti í mínum huga ekið var á barn á reiðhjóli við Sogaveg í Reykjavík á þriðja tímanum í dag áreksturinn var

harkalegur og barnið var flutt á slysadeild með töluverða áverka samkvæmt upplýsingum frá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu umferð um Sogaveg var lokað um tíma eftir slysið en rannsókn á tildrögum þess stendur yfir mér líður eins og ég hafi unnið í happdrætti segir sýrlensk kona sem býr nú á Blönduósi hún vonast til að eiga hér gott líf eftir að hafa orðið fyrir miklum fordómum um ævina vegna

síns settist að á Blönduósi í síðustu viku ásamt eiginmanni og tveimur sonum fjölskyldan er í hópi kvótaflóttafólks sem hingað kom í boði íslenskra stjórnvalda þessi samlíking er ekki fjarri lagi samkvæmt Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna eru um fimmtán millljónir á flótta í heiminum og Nisreen er ein þeirra sjötíu og fimm sem voru handvalin af íslenskri sendinefnd til þess að fá að setjast að hér á landi

hún segir að hér sé mun rólegra en í Sýrlandi og Líbanon fjölskyldan er frá Sýrlandi en neyddist til að flýja þaðan vegna stríðsins og dvaldi í flóttamannabúðum í Líbanon í fjölda ára

hefur mikið fram að færa annað en fjármagn segir sérfræðingur í þróunaraðstoð frá Kenía hann ólst sjálfur upp í

og segir aðgang að góðri menntun hafa breytt öllu

og sagði frá reynslu sinni af

hann segir það hafa breytt miklu fyrir sig að fá nýtt heimili þar

móður sína sem nú er sjötíu og fimm ára hann fékk styrk til frekara náms og lauk meðal annars doktorsprófi frá Manchester háskóla hann er sérfræðingur í þróunaraðstoð og hefur starfað í mörgum Afríkuríkjum fyrir fjölda alþjóðlegra stofnana Bill og Melindu Gates hann segir Íslendinga á meðal þeirra sem veiti hvað mest fé í þróunaraðstoð miðað við höfðatölu en segir einnig að Ísland hafi fleira fram að færa

segir einnig að Ísland hafi fleira fram að færa

lifum á gullöld útvarpsins að mati yfirmanns stafrænna miðla hjá bandaríska almannaútvarpinu n p r stöðin enda eru þeir komnir á nærri fjórða hvert heimili í Bandaríkjunum á meðan tækninni fleygir sífellt fram og keppni um athygli áheyrenda harðnar hefur þeirri spurningu verið velt upp hver sé framtíð hins gamalgróna útvarps það var umræðuefnið á málþingi sem RÚV efndi til á dögunum bandaríska almannaútvarpið n p r hefur sterka stöðu meðal hlustenda og yfirmaður

stafrænna miðla þar segir að þótt línuleg útvarpsdagskrá hafi haldið velli sé tækniþróunin ör útvarpsefni þurfi að vera aðgengilegt í öllum helstu

frá n p r hefur unnið í heilt ár með helstu framleiðendum í að gera útvarpsefni stöðvarinnar aðgengilegt með verkefni sem tengjast íslenskri og norrænni fengu hæstu styrkina þegar úthlutað var í fyrsta sinn

úr Íslands í dag Alþingi samþykkti stofnun sjóðsins á hátíðarfundi á Þingvöllum í fyrrasumar

skólahljómsveit Kópavogs lék fyrir gesti og gangandi í blíðviðrinu við Alþingishúsið eftir hádegi athöfnin fór fram í skála Alþingis þar sem alla jafna er mötuneyti þingmanna og starfsfólks eftir ávörp forsætisráðherra og mennta og menningarmálaráðherra tilkynnti Kolbrún Halldórsdóttir formaður sjóðsstjórnar um styrkþega þrjátíu og sex verkefni voru styrkt um samtals níutíu og sjö og hálfa milljón króna og eru þau öll samstarfsverkefni milli stofnana listamanna félagasamtaka og landa og áhersla lögð á sköpun listir og virka þátttöku barna í menningarlífi stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum níu komma þrjár milljónir fyrir verkefni handritin til barnanna og Borgarbókasafnið hæsta styrkinn átján komma sex milljónir fyrir

gert í samvinnu við Dani og heitir svo eftir samnefndri danskri bók um stúlkuna nord bókin unnin úr norrænni goðafræði en fjallar í rauninni um umhverfismál og við ætlum að leggja mikið upp úr umhverfismálum og nota tækni til þess að skapa veröld fyrir unglinga þar sem þau geta komið og skapað sjálf og fengið bara einfaldlega að vera

verður opnaður í Gerðubergi í desember og samhliða gagnvirkur vefur þú átt að geta gengið inn í þessa veröld hennar nord sem er stúlka er sem sagt að berjast skuld og hvað þær heita nú gömul einangrunarstöð fyrir svín í Hrísey er smám saman að breytast í hænsnabú þar verða eingöngu íslenskar landsnámshænur og vonast bústjórinn til þess að þær geti orðið eitt af einkennum eyjunnar hænsnabúið Landnámsegg hefur bráðlega starfsemi í Hrísey þar verða uppundir þúsund íslenskar landnámshænur en ekki eru fordæmi fyrir svo stóru búi

stóru magni eins og við ætlum okkur þannig að þetta er algjörlega bara frumraun á þessu stigi í húsinu var eitt sinn einangrunarstöð fyrir svín þegar hún hætti starfsemi árið tvö þúsund og ellefu fór Kristinn að velta því fyrir sér hvernig hægt væri að nýta húsið fljótlega datt honum í hug að koma á fót hænsnabúi en það var ekki fyrr en með verkefninu brothættum byggðum sem hófst í Hrísey árið tvö þúsund og fimmtán að eitthvað fór að gerast

ekki komið til þá hefði þessi hugmynd aldrei orðið að veruleika þannig að það hjálpaði okkur mjög kristinn vonast til að búið auki aðdráttarafl Hríseyjar og stefnir á að leyfa ferðamönnum að kynna sér íslensku landnámshænuna við ætlum að lofa fólki að koma hingað inn í húsið og sjá hænurnar og

verða þær úti og þá verður hægt að vera með

á þrjú hundruð hænum og vonast Kristinn til þess að búið verði komið í fulla starfsemi eftir ár stefnt er á að setja eggin á markað fyrir jól og þá verður hugsanlega hægt að kaupa þau í áskrift á Norðurlandi við erum ekki að rugga mikið bátnum markaðslega við ætlum bara að vera Rollsinn á markaðnum listin er sameiginlegt tungumál allra segir tónlistarkennari sem notað hefur tónlist til að byggja brú milli erlendra og

kvenna

átján konur frá öllum heimshornum hafa komið saman undanfarið til að skapa tónlist

þar sem rauði þráðurinn er að listin sé sameiginlegt tungumál allra hefur yfir tuttugu og tveggja ára reynslu af kennslu og segir að listastarf sé mjög vel til þess fallið að hjálpa fólki til að finna tengingu við nærsamfélagið tilgangurinn er líka að byggja hreinlega hér á Íslandi afrakstur smiðjunnar verður fluttur á tónleikum í Gerðubergi á morgun engin kvennanna hefur bakgrunn í tónlist stemningin er ofboðslega jákvæð og

þær veigra sér ekkert

ein þátttakenda er arkitekt sem flutti hingað frá Ekvador fyrir nokkrum árum er kuldi í kortunum já það má segja það kalt heimsskautaloft þá ætlar Edda Sif Pálsdóttir að segja okkur hvað ber hæst í íþróttafréttum kvöldsins við förum yfir leiki helgarinnar í úrvalsdeildum karla og kvenna í fótbolta við förum á fyrsta mót sumarsins á íslensku mótaröðinni í golfi fylgjumst með sögulegum sigri í n b a og

handboltanum og hittum Freydísi Höllu Einarsdóttur sem tilkynnti í vikunni að hún væri hætt keppni á skíðum forsætisráðherra segir að gengið verði á afgang sem hafi verið á ríkisútgjöldum í endurskoðaðri fjármálastefnu hún telji ekki eftir sér að starfa fram á sumar enda sé starfsáætlun Alþingis farin úr skorðum úrslit í kosningum til Evrópuþingsins liggja

fyrir síðar í kvöld þjóðernispopúlistum víða um Evrópu er spáð góðu gengi formaður Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu segir ótímabært að ræða

eða sértæk veggjöld á meðan viðræðum við ríkið um fjármögnun samgöngubóta sé ekki lokið úthlutað var í fyrsta sinn úr Íslands í dag þrjátíu og sex verkefni fengu samtals nærri hundrað milljónir í styrki þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir eru í útvarpi klukkan tíu í kvöld og nýjustu fréttir segjum þetta gott að sinni og þökkum samfylgdina um helgina veriði sæl